भारतऊ महंगे रंग सस्ते होटलोंऊ कीमतें स्थान, सुविधाओं रंग ब्रांडऊ आधारऊ काफी विभिन्न निज। महंगे होटलओ। तेग शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु पचास हजार प्रति रात। पाँच सितारा होटलऊ जैसे ताज, ओबेरॉय, आईटीसी। सुविधाएँ प्राइवेट पूल, स्पा, फाइन डाइनिंग, गार्डन व्यू, लक्ज़री कमरे। पर्यटन स्थल गोवा, जयपुर, केरल तीस हजार प्रति रात। समुद्र किनारे रिसॉर्ट्स, महल जैसे होटल। सस्ते होटलों। तेग शहरों तीसहजार प्रति रात सुविधाएँ बेसिक रूम, वाई-फाई, एसी फैन। गाटो शहरों या कस्बों दो हजार प्रति रात। स्थानीय लॉज या धर्मशालाएँ।